طبعًا أكتر يوم مثالي بالنسبة لي يبدأ بنشاط ،وحيوية، الصباح استيقظ مبكرًا وأبدأ يومي، فنجان قهوة أو شاي ،وأبدأ أتونس <hesitation> ويا عائلتي <hesitation> فترة الظهيرة اخصص بعض الوقت لهواياتي مثل القراءة، أو الكتابة <hesitation> والاستمتاع بالهدوء ،بعد الظهر استمتع بجولة في مكان جديد، أو زيارة معلم سياحي.